Pos paquí pa Estremaúra la primavera es cosa bárbara: cravelis, rosas, mirassolis, tulipanis, orquidias, margaritas, lirius, violetas, açucenas, dientis de león, hibiscus, jarcintus, glisantemus, peonías, las frolis del cerezu, que mesmu lo celebramus con velaí essi nombri, el cerezu en frol. I tamién pos la frol dela xara que quiciás que sea comu la frol qu'es el santu d'Estremaúra.